Ulimwengu wa haha waviha, kwasababu na mataifa yamema sana ja uko marekani. Hali ya hewa ja hahani kivalavumba vii. Halafu majanga ujiingi ya vita labda tusee njala. Lakini koo walusikire sualazima la vita. Ina maana vita nchi jamema sana ja kunu uarabuni jivaa sana sababu ya uhuru. Lakinichenge kwatite nchi ya isano jii. Kwahiyo yootakiwa unotaanga kintu che kina mazingirz ambayi nikimare na siku yingi no saidira.